ما فقط متحده ايالاتونو ته سفر کړي دي نورو هیوادونو ته مي سفر ندی کړی نو پدی آساس ويلاي سم چي فقط د متحده ایالاتونو نوم اخلم او متحده ایالاتونو ته مي سفر کړي دي د نورو هیوادونو دسفر تاريخچه نلرم او په ژوند کی دا می هیله ده چی دیرو هیوادونو ته سفر وکړم او دسفر څخه خوند واخلم تاریخی ځایونه ووینم